Waiwai lua ʻole ke ola o ke kanaka. ʻAʻole hiki ke kau ʻia he kumu kūʻai ma luna o ke ola kanaka. Ua like me ka waiwai o ka wai. Ua like me ka waiwai o ka honua. Ua like me ka pā ʻana mai o ka makani. Ua like me ka pā ʻana mai o ka lā. Ua like ka waiwai me nā mea a pau o ke ao kūlohelohe.